பீவர்கள் தங்கள் அணைக்கு பொருத்தமான இடத்தை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன, பொதுவாக மென்மையான சரிவுடன் ஒரு நீரோடை அல்லது ஆற்றின் குறுகிய பகுதி. சிறந்த இடம் கட்டுமானத்திற்கு ஏராளமான மரங்களையும், அவர்களின் தங்குமிடத்திற்கு நீருக்கடியில் நுழைவதற்கு நல்ல நீர் ஆழத்தையும் வழங்குகிறது.